Sahisshiʼir alqine hanasshiʼir inda alaqa be asirnal hassa, finshan hu asshiʼir awwal kula bilkallam fisshaqalil masshat bas, wa aninal yom waqitnal hali da asshaqalil masshet kateerat, duwas nadum bigdar bisawwi fogadduwas almashi da alkhilaaf benannas al-aʼadaat hinnennas aʼa asshuqulal girahil.